Uj, <hesitation> tantatión chevandó jakaxhinró <hesitation> tana <hesitation> datión dakuxhi ñó'o yekojá chevando dikiño'o <hesitation> ii yukú, he jakandó, tetá <hesitation> deniojá <hesitation> xhí nrí ká'a ña ko já hu u un xherionddí'i ja un nani estufá, <hesitation> nia koja'á kavandolá jakando kudajeva tichíi, aja ño'o ña kojá <hesitation> iniomantó ta nani kabajá